Para a na nche cha'na jma thususuxe sti porque na x'ie guchila ie porque ntha ntha luxana na ixrua 'ian nena ñan bani thukin irue a neni deporaste nthu nthanana gi ko satsina thela poraste thena nthixi manthegala irua 'ia porque ntha chundana kinda nena na nala irua 'ia ntha pura xruan thinana yala irua 'ia nini manthega' nthaxi jan nandu jan ndu chigean irua 'ia ane jan ana irua 'ia nigi.